<hesitation> جوابي لهيدا السّؤال هوّ أكيد لأ برفُض إنّي آكُل أيّا لحمة مصنعينا العُلما بالمُختبر لإنّو <hesitation> منّا شي طبيعي، ورفضي لا- لهال- لا هالموضوع هوّ بيتعلّئ بي كذا سبب: <hesitation> أوّل شي الله خلقلنا اللّحمة واعتبر- واعتبرناها نحن كا إنسان وجبة مهمّة بي غِذائنا الصحّي <hesitation> بالطّريقة الّي الله خلقلنا إياها. يعني الله خلقلي البقرة أو الخاروف عايشين بالطبيعة بياكلو، بيشربو، عندن روح، بيتنفّسو، ولمّا أنا بدّي إجي آخُد اللّحمة تاعيتُن من واجباتي إنّو <hesitation> أدبحُن بالطّريقة الحلال الّي الله ألّي عليا كرمال هيدي اللّحمة تكون مُفيدة إلي و إلّا هيدي اللّحمة حتأزيني. يعني لازم هاي اللّحمة تكون حلال، <hesitation> مصْدرا حلال، طريقة دبحا حلال، كرمال هيّ تكون مُفيدة إلي وبكون عم فوّت على جسمي شي مُفيد وشي صحّي متل ما الله خلقلي ياه. و أيّا شي مُنافي للطّبيعة ال- البشريّة أو الطّبيعة الغِذائيّة أو أيّا شي الّي الله خلقا بي نظري هوّ شي <hesitation> مُضر وشي عكس الطّبيعة. <hesitation> مسلاً أنا شو عرّفني هيدا ال- العالم الّي عم يعملّي لحمة مْصنّعة بالمُختبرات عم يحُط فيا ما- بو- ما بوسئ بالإشيا اللّي عم يحطّوا فيا كيف حلال حرام. شو مُكوّناتا بعدين إذا صاححلي آكُل شي طبيعي وصحّي لي بدّي روح على شي مصنّع عا طول اشّي الطبيعي والصحّي هوّ مُفيد لجسمي ولو ما هيك الله ما كان خلئلي يا فا من شروط إنّي أنا فوّت على جسمي حيلّا شي، بدّو يكون حلال، بدّو يكون صح، بدّو يكون شي عالطبيعي، وإلّا أنا برفضو طبعاً.